Mi acchata be hefta am mi nastan der mabbe har mi nanga wuibe be kala mo waddata fitinaji pat. Mi nyukkinan hore am mi hollata be moi on min.